एक लाइट स्विच को काम जे है के, वु एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी यानि कि करंट के फ्लोये देखतोये के, कब वाय करंट को फ्लो पूरो करनाओए। और कब वाय करंट को फ्लो पूरो नै करानो, अगर हमारो स्विच ऑफ है तो यानि कि वा में ते करंट पास नै है रहो, तो कोई भी चीज नै चलेगी और अगर हमारो स्विच ऑन है। तो जाको मतलब जे है कि वा में ते करंट फ्लो है रहो है। यानि कि सर्किट हमारो कम्प्लीट है, और चीज जो बाते कनेक्टेड हैं बु आप चलेंगी।